هو اعتقد انا من كنتو احسب كنتو امشي تقريباً عشتالاف خطوة باليوم بس اكيد حسب اذا كان عندي دوام او لا والاسبوع خلي نقول خمستالاف لا خمسين الف خطوة اي فهذا المعدل تقريباً يعني بس حسب الدوام او لا ما بالدوام اكيد اقل